So tawi mbeɗa yiɗi ñeemtinde ñaamndu ndu njiymi e nder restora galle, mi yahan dow Yutib, mi naamno hol de- hol noon ndeeɗoo ñaamde defirte, mi rewa e ndeeɗoon tinndinoore haa mi defa haa ɓennda. Mbeɗe kadi naamnaade kadi defoowo restora o no defiri ɗum haa- haa weliri ni. So haalni kam mi yaha galle mi etoo waɗde hono mun.